ایران، چې رسمي نوم یې د ایران اسلامي جمهوریت دی، د منځني ختیځ یو تاریخي او مهم هېواد دی. دا هېواد له زرګونو کلونو راهیسې د تمدن او فرهنګ مرکز پاتې شوی، او د پارس ستر امپراتورۍ کوربه و، چې د نړۍ له لویو او زړو امپراتوریو څخه شمېرل کېږي.